Maro be karazankanigny <hesitation> mampitômbo hery, ôhatra amizegny karazagna <hesitation> hena regny, de misy ko ny karazagna <hesitation> voankazo, ôhatra resaka legumes regny, de misy ko ny <hesitation> chocolat ôhatra, ny <hesitation> ronono regny zô anisagny mampitômbo hery.